धातु ससूचक का प्रयोग हमे जो इटोक लिया जोड़िए अ का पता शकों करे इतिहोक के अलावा जो सुरंग का पता हथियार से जुड़िए का पता शकों करे धातु अलग अलग प्रकार की अ एथॉकापता जेरोड फिशर रे करा।